Umh, nare asanao tato ho ato zay niasa mafy mintsy, nareo moa fa te hivily tômbily zao la mamono fo koa, aah kai! Ma- nata an-tegna te hahazo tômbily zao la mamono fo mare miasa mare m- karaha io.